Raha ahian'ny ekiray aloha hiditsy ny ririñy iñy. Da mañango sakafo avao ndreo da mañangona voan-javatry mañahaky noa iñy. Da tehiriziñy soa añatinñy trañony ao avao ririnñy amizay da fa misy raha hañy izy.